איך וואלט געזאגט איך האב בערך פופצן שיך, <hesitation> פאר יעדע מין <hesitation> צייט, <hesitation> און איך האב איין סאנגלעסעס און איין געהעריגע גלעזער, <hesitation> און, און איך האב נישט קיין העטס